Baa de la yidaana ti sakua mɛ dɛna deedaana. Baa nini nyɛti mɛ aaŋa woo gee sakua nini nyɛti la wuntɛɛŋa suŋa. Baa ka nyɛ'ɛra a binɔ gee sɔgera gee sakua san yeti a nyɛ binɔ, a ni gaa me gaa nyɛ binɔ la gee le guregɛ tintunɔ la pi ti nɛra da nyɛ.